<noise> Tegna raha important be hoe fialagna hely aminah tontolo technologie aminah <hesitation> ndraiky tontolo nimerika zegny aminah fiainagnantsika ty satria io raha io zegny miteraka stress ndraiky frustration amintsika matetika ny technologie ke le mila mihala hely aminah raha io antsika mbô ampitogny ny saigny ndraiky vatagnantsika. <noise>